On my less time I like to talk about plenty thing one I barcelona man I like to talk about my fcb my last record my position on ley table my fixture for champion league my fixture for premier league anytime I geh mah ley first tin put my data I want know wetin happening in spain I want know wetin happening in europe when it come to barcelona bisnay, yeah, so the next tin when I less busy I want know how those bucker dem those lawmaker dem, yeah how those guys dem butchering our mah. When listen to spoon show in ley night you can want cry, yeah, you can want cry sometimes seh you can want look at yor own radio seh you step paay buh stay I can hold my man heart I listen to it or to ley end to know wetin happening in ley country. The next tin I want know how ley community Dem <hesitation> you know looking whether ley kickball team for ley community ley football team, yeah, whether ley on- on on on really ley score yeah, whether ley geh small mah to register even if there's any tournament in ley neighboring community whether we can register in it I also want to know at ley same time organize ley youth we will clean up go to market we put our rope up we clean up ley community sometimes motorbike passing dey drop us mah car passing ley drop us mah some big big people in ley community going ley give us mah all la one we collect aay say my pekin let try to find foster we eat look for some gin neh we cut ley whole day go dah how we can operate on our free time.